Extimol kechki ovqatni o'tkazib yuborgan bo'lardim chunki kun davomida energiya olish uchun nonushta va tushlik <hesitation> qilish o'zi yetarli xisoblanardi.